घर खरीदबे और किराये पे लीवे में दोनौं के अपने फायदा और नुक्सान होत हैं। हम इन दोनौं बातन पे विचार और फिर अपनौ निर्णय लि। घर खरीदबे से एक स्थायी ठिकानो मिलत है। और लंबी अवधी में निवेश सम्पतिक कीमत बढ़ाइवे पे यो एक अच्छो निवेश हुई सकत है। देखाओ अगर लोग घर खरीदत हैं। तौ हमें घर आइबे और जाएबे में कोई चिंता नाई हीये। और जब मन होयी तब घराये हैयी और जब मन होयी तब घराये जायी। लेकिन जो किराये वालो घर होत हैं। वहाँ जो सब के फायदा नाई होत है। वहाँ मकान मालिक के हिसाब से चलान पड़त हैं। और वहाँ पे सब ईके उल्टो ही होत है। खरीदबे वाले घर के उल्टो। अगर हम पे पूछी जाय तौ हम घर खरीदबो ज्यादा अच्छो मानी यातो घर लीवे से किराये पे।